To na mun wiyi ca tsighai, hyi tsughu ni va ghi sina rezai ghi di ya ghi sina regai wi jarhyum ba ba ma cina khin cani ni wuti rezi khin cici ba wu ndaka khida fuwuyu a Civita. Ni raa Ghani wani wu ndaka iya lthimi ghi tighuwi wu ndaka khiya rezi tani Ghani marwi ko <hesitation> sipak zamiyu ba ci ummi ci ghizghu variya wu ndaka lhimya khin khin cici Ghani wi ruwau ba har ta ruwuni bu wu ruwi a kwi vara dapuwa a puciya khin can ba hyi ndaka baru tsabhi ca varau, ghan we’e rezai khin can bay a lthimyau khin can baya barau yurwi Ghani yuuwi wi ta wi khin can baya cinau lthimyai, khidakhi kuwina canzi be’e. <noise>